La Malesia era un tirritoriu coloniali di li ‘nglisi. Nta li anni cinquanta arrinisciu a divintari indipendenti. Essennu na colonia di li ‘nglisi, la Malesia videva li so’ ricchizzi purtati nna l’Europa e la situazioni sociali di lu populu havìa addivintatu malicumminata. Accussì fu forti la vogghia di la Malesia di addivintari indipendenti.